Eme one mai akun eme pake one kos aku pake kat baju baju sot biasa kat eme baju baju olahraga kat baju baju sot simpel simpel kat eme ngoo kari ga eme ngo one kampus itu mek pake baju dia <hesitation> baju baju iwot cat kemeja deko deko lewe poli hitu agu sepatu eme ngoo ga eme ngo acara acara nika hitu ga eme lelo kole model jenis acaran na eme acara nika pake baju sot jaong dise ata nika baju baju diaa lah baju baju kemeja eme ngo aku perna ikut nika undagan de teman <noise> dan pake baju batik kas data jogja aku ikut hitu agu pake baju batik poli hitu deko lewe kas cee jogja eme ngoo kole one beo misaln. Eme manga acara adat aku sering baju baju sesuai agu jenis acran misaln ga acara teing hang pake bajun ga baju bakok poli hitu ga pake lipa songke pake topi re'aa poli hitu ga pake selendang agu manga kole iwor pakayan pakayan adat iwor ca kas gami ata manggarai.